Udia mmade ndidia sia owu ito, inwonke mnoñ ikan, emi esinde mkpo mbakara inwoñke mmoñ ikañ. Udia ndade ndahe nda ndọhọ anam usañ ono inñ ma eti efere afañ. Ndibum e mbrik briiik. Anu mbruọde e mbruọde e nda ndebi ane enye ọuyuñ ono min odudu uko ndika kpukpru itie kied ekeded. Nte nwam nni edede idahami enye esima ndinwoñ mmoñ ikan ma ntọ nwọn, ami mmsha mmoñ ikañi siak owu ito inwonke mmoñ ikañ. Owu adia mkpo emi onode e edudu ma uko ndinam mkpo ke usen ke usen siak edide nnyin inam utim ọsọnde ọsiñ, nnyin inam nnyin ikpo utim me, ɛeo owu anamde ikpo utim ana efem mkpo emi ọnide owu odudu kpukpru ini. Ntak mmade usuñ edi oro ma efere.